<hesitation> Tamin'ny faragny teo malo zah nihinana farany <hesitation> oe vary, iaraha mahalala ny Malagasy vary foton_tsakafo, dia nampiarahagnay tamin'ny ro koa izy eh, ro agna zarikô niharo hena zay tamin'izay fotoagna, de nikarakaraignay azy zagny, nampandevezin-drano le hena, de avy teo nampanarahigna amin'zay zarikô, de miaraka mandevy atô sôsy, amarignina tômaty, tongolo de namiegna menaka, io moa zagny iaraha-malala fô hiarahantsika mahay fô sakafo matsiro eh.